هكلم صحابي الأبطال الخارقين اللي زيي و هنبدأ نعمل اتفاق ضد الكائنات الفضائية و نركب سفينة الفضاء بتاعتنا و نطلع نقابلهم في الجو في الفضاء قبل ما ينزلوا الأرض و نضربهم بالآلات الفضائية اللي معانا <hesitation> نهزمهم قبل ما ينزلوا الأرض